Teleyǝ wǝǝ <hesitation> pɨ láa yɩrɩ wɨ lóo ru rɨ kǝ́ pɨ lǝǝ yáa yɩrɩ tele la ŋ maŋ wǝ kǝ otuie yaa yee yeemɨ kɩɩkɩ a nyɨŋ mɨ nyɩŋ yɨ le mɨ ci rɨ tele.